जापान भी एक ठे चीन जैसा ही देश हवे। जापान के प्रमुख शैली में सुशी आथे। जोकि जापान में लोगमन बहुत खाथे। एहि सब वहा के लोग मन ज्यादा खाथे।